إيه هي المكونات الأساسية للكمبيوتر؟ الكمبيوتر مثلا فيها لوحة أم هي بتبقي قلب الكمبيوتر وبتربط بين المكونات كلها، وفيها مثلا وحدة معالجه مركزيه دي تعتبر دماغ الكمبيوتر وهي مسؤله بقي عن تنفيذ الأوامر والحاجات دي كلها وفيه كمان ذاكرة وصول عشوائي دي ذاكرة يعني المؤقته بتاعتها اللي هي بيستخدمها الكمبيوتر لتخزين بيانات مهمة وفيه مثلا وحده معالجة رسومات دي مثلا مسؤله ان هي بتعمل بيانات رسومية وبتعرضها علي الشاشة وفيه مثلا وحده تخزين، طبعا عشان تخزن عندها معلومات ورسومات وبرامج وكدا فيت كمان وحده تزويد الطاقه دي مسؤله ان هي تحول التيار الكهربائي اللي هو جاي من الفيشه أو الكوبس نفسه ان هي توديه بشكل مناسب للكمبيوتر من جوا عشان ميحصلوش حاجه ولا ضرر